إذا لقيت ماكله عالقه في المقله بعد ما تحرقت، أولا حاجه لازم نعملها هي نخلي المقله تبرد شويا منبعد نحط فيها شويا ما دافي و شويا صابون نتاع الموعن و نخليها تتشمخ و بعد ربع ساعه هكاكا نستعمل الشيته و نحكها و اذا إحتاج الأمر ندير شويا بيكربونات الصوديوم و لا خل، هكذا نقدر نضفها بسهوله من غير ما تفسد المقله.